O'pkam o'nel emu lem belle <hesitation> a ge nye kan tep de way imu nke tar a war fene kembele lepken le chi le song or wor oh <hesitation> a ji nye kan tep de way mu bem mbe ba tar nkele okele ba man o kur ba kan tep kan tep kembele gafio a fle me idae a yeam o'nel a man jen le ba ka self be kot be mule <hesitation> kembele keli otele munen na nkina na nkina a ntu ke jen ga Wong ara you're le kembele nka ma IL ka ki ene ki shom ulan imu ba fin wan nkele otuh o cur o mu le ole sale chom ke chia but kembele Kang Kang la ti amana fer ba kul ke Kembele le ke ten wan omani zip garri nkele okele oli sale chom ke chia But kembele car man lee kan keneh be <noise> chin ke bara seleh <hesitation> chi ke ba ra seleh air wor mole kembele ama yeling inke ar ba di nke kembele yen Anki a you o you kenah. nke seven nor kabreng <hesitation> o yo bo bem ar to krong a ban a re yo ka chom ka chi Anki kprog a ban ka chom ka chi Ron kpog ke sel onel ga bonk nke ka bonger o kugor bor bime. kprong eh o yo kpong <hesitation> ka bongeh ayu ayu ayu or fur botong o jo ah jo ka chum nke ar do o yeng eh kembele yen kan keneh a dem a ba kame banel mbe mba kan achi <hesitation> ke. chom nke ga ra ter nen lee asce ke yen imu yelenk kan ke. E'kyi ryu chi wa mu a'dafut muug n-chi kau e, nang ebong kyi mán e-chi-o tcha ba’ pie ke nkéré mu ba pie bafe bubwok aku bafun weather ka’ múrúsúm nke anyi káfá nkure-okere ba’ da check e o-chi agba'at ófe kekiibre eyen wa pán akpuga a'kyáá na a'ku bi-aaaaku ke ba da-chi kanng, kiichi kanong kiibre ba yu-o-o'yu